Obo mita zamu tun mi byi nayi okwo nu yibe zhn yi fawye she yi fawye obu da obyi da gyi mi pyita wa gyi ma pyeta mamya tuya kwa ka mi ama sh kwo bo kami yaje yi yan gwo diya nawye fayi omiya boto wayan omidida batobo wayan har naye mi pa kwo mito kwo zamulun so ar nayi mi pako kwo to nukwoyi lo n lonu mo byi nai yiben yalaba yi fawye yifa wye byi nayi yi zhi tawo bo nsa hoi yalo ya zhibo nkwoto bma ntige abyi nayi mo pakwolo shemila kpegeyin. mi gye hayi aboyi to bma mi gye aboyi to bmalon ntige n byinayi osanu ho bo gyn nbyinayi fu bami fa zhn boboyi Fyuto bwa tunanun feto bwa beye kpen feto buyekpe lolon fe zhi abyi nu fyezhi boboyi fe ba mi fye zhn ama osa fyebe fyemwa hagye hogyn ho pa bye yi hagye hobo zhn byinayi nu che nubo zhi ha zhn ba ama hola pkegeyi hoto bon zhn ban yiben ya zhn yilo fazo yelo yiwayan yi zhi boboyi yi fyawye yi zhn dododo yi zha bo yi zha boboyo nkwoba beyi nagbmadayi ahe abyi zhi ba she fi namu yi fawye yi zhi dodo yi kwakuta zhi yi ba mi ya zhn ko ayanu yazhn ge yi zhn ayan zna zna yan yi zna zna chei yi tu yi busi yilaba yi kpayage awulu, yi kpa yan ge ataya yi zhn dododo yi zhabo omo abo mami nkni yen nkwo gyn oyi kni kwo gyn yayi sha mami yisi oya za kwoi oya zakwo bata gbma bo ag ajen, oya zakwo ba zan yan yin ba zabwa ba zan yan yin ba za bwa milaka mi ba yan nya ar mibe mila mwa gni yin mila yinkwo oya za bata gbmabojen, oya za bayena zhibeyinu oya za yito zhi oyi gbayyi yi ye na zhn beyi nyaba yitaye ge oyizhn gbay za ya yan azhi beyi yan yiyu babe yaba kuba sase yi yita zhn aza nukwoyi, yi ye zhi bieyi she yiye yiyin yiye zankwo chi sheye ye yiyin, kwo ho zhn jei za kwo ho zhn ibo kwo ho zhn yerbawa kwo ho zhn baushe yiye ho gbaiza wo ye ho n nabayi habe ha sase nwaba haknusu nwoi yeta yi nabayige ya zhi za bonu kwoyin oya bo zhn zhn yi zhn boboyi nda gbma